Country music hi. <hesitation> Music genre la chintak meaenia. Tuntlengpon ala lara. Amaerotsu kanule patekun laia. Music genre larper teziingami. An hielove. <hesitation> Alatu kalpung tehi alungle thakin. Lung anemthe emem boka. Alatu tehi arilin. Mituitepo. Atifarve zeu zeuchin. Bokane. <hesitation> Country singer. Tamtak. Hituan an instrument man bera hituan. Perkuang. Gitar hian mang mea. <hesitation> Kauboy lukum kum hian. Gitar perpain. An zaithachin. Ane. Country music hi. Aten hi. Kalaungaiklave. China. Country singer. Tamtak. Duupo. Kalaungaia. Tsung teziinga. Tsuan. Dolipartan leg. Kenny Roger hi. Mintne bik em em tun. Ane. <hesitation>